مرة اه لجوه مفتاح يفتح أي باب، خلاص هذا الشخص لما لجاه المفتاح وأكتشف أنه يفتح أي باب بده يفتح ابواب كل مكان، وكل باب كان يوديه لمغامرة جديدة وي-ويشوف أسرار يعني جديدة وحاجات ما كاين يتخيلها نهائيا.